د آسټرالیا پخلی د بېلابېلو کلتورونو ګډ جوړښت لري. هلته د انګلیسي، ایټالوي، آسیايي، او بومي استرالیایي خوړو ترکیبونه لیدل کېږي. باربیکیو یا "باربي" ډېر مشهور دی، چیرې چې غوښه، کب، یا چرګ پخېږي. دوی ساده، خو تازه مواد کاروي او ډېر خوړو ته طبیعي خوند ورکوي.